افضل اطلع رحلة مع اصدقائي ، على انو اطلع مع شريكة حياتي - لان مع شريكة حياتي احنا دائما سوا، فلازم اخلق نوع من الاشتياق بيناتنا، ومن اطلع مع اصدقائي نلعب طبي، نشوي، عددنا يكون كبيغ فدائما اتونس اكثغ